E miȧŋ e gòngòɛ̀ miȧŋ mìŋ yaȧ gòngò sùȧ, e dòȧ zììyȧ mɛ̀ sùȧ wèè nɛ̀ɛŋ mìŋ yaȧ gòngò sùȧ, wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ ɓutè wèè an jɔ̀ȧim nyȧŋ, ɛ̀ɛŋ, mìŋ naŋ sòpoò ka nyɛ̀lɛ̀, kɛɛ sèè mìŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ nyɛ̀lɛ, manaŋ ka nyɛ̀lɛ̀ jawa mio, ko vȧa mio, fòfoo miŋ kuwȧa saaŋ, sèè mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ gȧȧŋ, manaŋ ka nyɛ̀lɛ̀ jawa mio, è ya nɔŋ mȧȧŋ e ɓie fè tiŋ ne, kɛɛ manaŋ doa gbiŋ haì ka tomo, ka tomo ka gɔ̀ɔ̀yɛ̀ aŋ jɔ̀ɛ̀im nyȧŋ, fòfoo wo faniŋ miɔ̀ŋ mìŋ kuwa wò yaȧ siinyɛŋ kɔɔɛ̀ fòo, mìŋ fòuŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ fɛ̀ɛ̀ sȧȧmɛ lɛɛ̀ wèè wo tomo, kɛɛ sèè ka weè kiȧ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓie, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛɛŋ mɛ̀ kaiŋ fè nyùùŋ aŋ hɔ̀nȧŋ ɓie mɛ̀, e kùù nɔ̀ɔŋ kaiŋ sùȧŋ, mìŋ gòo nɛɛnɛŋ, kà ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì ɓutè bȧ wèè miȧŋ bi, e doaȧ haìŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gbȧlȧ kɔ̀ì, mȧȧŋ ɗeweɛ̀ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gbȧlȧ kɔ̀ì lɛ, e gòngo mɛ̀ nȧŋ yaȧ sèè mìŋ gòo nɛ̀ŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ bòli, mìŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ yȧwi jɔ̀ɛ̀ɛim nyȧŋ, è naŋ hnè jȧwȧ bȧ lɛɛ̀ tiŋ jeiŋ ne,